Zaho agnatin'ny ndraika andro de impolo mizaha Facebook, de za tsy de mipetraka ela agnatiny fa justa mandalo kely foa za mizaha ohatra hoe folo minitra foa zao mipetraka mizaha akeo de ohatra hoe mamaly messazy de miala, karahan'zany foa.